ولو اني شكد حاولت يعني اربي نباتات بس ما ديعيشون عندي فبس هي اني شايفة يعني السماد وانه الماي مو هواية يعني تسقيها خاصة النباتات اللي داخل البيت ما تحتاج يعني انه ماي دائما لانه هي يعني ما تتعرض للحرارة هواية وهمينه لازم دائما اكو ضو عالك يعني انت ما دام داخل البيت تعوضه عن اشعة الشمس فلازم دائما الضو عالك هذا الاعرفه وسماد كل فترة همينه واحد يسمدها اني مرات اخلي كهوة مرات اخلي كشور مالبيض هاي الاشياء